Lu Bangladesh è un paisi unni sunnu presenti tradizioni islàmichi, induisti e buddisti, cu riti antichi. La mùsica populari, comu la Baul e li danzi rituali, riflèttinu l’arma di stu pòpulu. La cucina è ricca e si fannu tanti tipi diversi di duci, speci a basi di latti.